हां...ब्वोलदन छिन ज्वो मच्छा व्हंदन सि आपस मां एक दूसरा दगड़ि बात करदन छिन। खासतौर पर तीन अलग अलग तिरे आवाज निकदिन यि, ज्वो हमते निं सुण्यें जंदिन। कभि भी मछ्यूं ते अगर ज्वो चि ब्रीडिंग कन, लड़ै कन, खाणों छिन खाणा या अपणा जगै रक्षा छिन कना, या फिर अपणूं साथी ढूंढण छिन चाणा। त यूं सब चीजों मां यि अलग अलग तिरे आवाज निकालदन और एक दूसरा दगड़ि बात करदन।